Alura da prima a ie la FIAT de bunanima Giuanin Lamiera, pöi a ie BMW, Audi, a ie Renault, a ie la Peugeot a ie <hesitation> a ie cum a së ciama li cula li bela, grosa la Mercedes, a ie ën po, a ie la Ford, a ie la Dacia